Nyimpa a mɛpɛ dɛ menye no bɔto nsa edzidzi yɛ Elon Musk. Saintsir nye dɛ iyi bɛma ma m' akwanya a motum ebisa no nsɛm bi a ɔda m'akoma do. Tse dɛ ma ɔyɛe a ndɛ oebudur bea oedur osiandɛ minya dɛm kwan no a mara so mɛfa do.